أنا نحبها اسمي طبعاً ما نخممش يتبديلها عندها هكاية سامبوليك اسمي يعني حاجة تتالي اخترتها لي أمي وبابا ما ننجمش نتعيشها معاه ونحب اسمي عندها معنى مهم في حياتي وعندها رمزية كبيرة في حياتي وطالما نصور شو حين حب نبدل أو لنهار نخمم أن نبدل مرتبطة بذاتي ومهيتي.